अगर मैये पुरा साल कान ने <hesitation> नाशतो, दोपहर को खानों और रात का खाणा मे से कई कई छोड़नी पड़े तो महारा हिसाब से मुं नाशतो छोड़ बो चाहँगु। क्यो क्योंकी अपण दनवा तो भूके पेट भी काम चाल जा। फण धफेरया तक भूख लाग बा लाग जा। अर धफेरया मे खानो खाबा के बाद काम धनदो अपनो करला। ऊँ के बाद अपण रात को खानो खा <noise> ला क्यों की अपण रात को खानो नि छोङ सका क्यों की वु बोत जरूरी है। नितर अपण है रात मे भूख लागे अर रात मे भूख लागे तो अपण है परेशानी हो सके। जिसे अपण रात को खानो भी नि छोङ सका तो नाश तो बड़िया।